<hesitation> gunagu a galasin musha kuwane ivina gadu amiliya mumunagu jan magu ida nagudu dugusukude du tumul ko naira tufu kuru ragumai ganagu ahira su ga thguri kowo kwalciya ko alainu ko sir duga abaa baya baya maraca ukuri maraca ujauna duga abadulna matuma maga ahiyadu do kula kula musha aragu. Musha ara mai alumakaranta sun dugu batukahuri ga hoyi anu mushayi mai ganagu ahiyadu dugu aguri ivirsujerku duga amul kushu kushu kushu aracitiri gabarin marakura ma kira ji abaa ku magu aluya ma mushagu u unur makabci meshagu kiguyi du kiryi duclubu ma ku gasu ga ahuri ganagu ahoda du gu suka da du pul ul ul mai ayi munagu anur dur magimai na murmargi na mur ayasin ruga kidu abur gab u lagu ga huri tasa maraca ujal dugaruga kidu kuku ayi munagu a tsa darajar merghi ganagu ahiya gaba gudukur un ga kurdubulagu dugu sukade abur kowaniso du do ahun mai nagu, un hiyabu ma na mur marghi namur asin ruga kidu mai legun kura lu na mirma ghi nagu asin rija kidumai bu lagui nagun kumda bulogu na mur marghi namur asin riga kidu mai namur maghisu komi da komai namur batuka miliya anu kurmur. Jawancin namur aruga yusa ara du main a mur a muldu gur mur du na mur uda gumur a gursuku du mur batuka miliya gamur aba kurmudari du na mursuka da wa a buri kowanisu sai da ra hudaa gana go gana, uda du ga a mul kula dau duga aruga duwora mago a ciworiogu a sul uju duwora ayimu nagu mai nogo a ciwo naga asul iju kuladau ayi munagu mai maga a ciwo naga azul uju gamikur a raja ayi munagu mai ga mur udaya dunamur a mul turmur ga namur a duburkuv kowaniso ca towtukudu namur batuka miliya kowoku arasi barimur namur marghi suka da so aburi kowaniso sai duda arahuda maja kura arayu umari diya araguri sai diya aruga kidu kowoku ayi munagu mai maga hiya gag u iju abahu lagu anwun iju amul kumaga mai iju a mul ga miyi arajamai maga a hiya ga kidu ga nagu akidu iju anu mulmuguyi namur marghi ga namur udeya dunamur ara duburi kurmur na mur marghi murida mura duburi kurmurdu mur ramulsur mur komai da komai kukuso du uju ra barimur hagamur burarasi tiya jiyi dugal dugal jiyi galibu galibu ganamur maga udiya naga nai shawa ganagu anai galsini anu kowanidu aburi dumuri udiya muratubur kur.

Jam du namir aduwo du namir a tsa kulci a sa kulci kowanisoku namur ayu aluna mur aha musudagumur dugu wandu ma wamdu munagu maga aba tukana wandu wanduna maja abaya jan koma su kura ragu nagu batukahiri dunagu aburi gana gu asiya jan maga a gag a nagu amai guba sahuna fana dugara mulsuduri gajara barin matumaga suwayiku gaja ida gaja barin ganaga gaba sahuna gaguyi dugara zoguyi durijan maga tukana maja kura sowona nagu batuka miliya tukari duga ra miliya aga imiri komai da komi jar mimiyar mimiyar nagu batukamil, ya diri kodu musha a kuba alu. Mukuranta nagu batuka sori musha gada abu zowohu matumaga mi zuwori abankuku jan da a mul galipuduri duga sukafu turwa saidiya ra kuri turi gomnati duga sukafukurwa sai diya daga duri shafu li aburi wa ada da ago koba sai di ya diya aruga zowomai dugasuka fukur way u ya muliya karatu mihur da aruga zowoa duga suka fukur way u a yamiliyari karatu dugu suka fur karwa yi ya muliya karatu sai du, wamiliya kaaratatu jan diya ahu kuku ayi munagu main a mur anai shawa anu jiyi ma zuguyi ayu gahu mala kowa gaja aguri wulfun munagu. Matumaga wufuridu duga buri wulfuri kwalci du wulful uhi dugu wulfuri masa wumuna gu ayi wo kura munaga ayi du mur aduburi kur dumura ayi matumagu suguyi ara humala mutu ayi mimi ayi du waga kumaga ayi muratuburim s-kur dumur ayu sirmur abun dumur asinso gaba huri du maga ahuri mala manage asi pa kiyi maga ahuri mala bati a ba yalki jiyigiyi acitiri ga si mai kowada kowaya mada asi ga mumuliya kujai kujai kujai kujai du duku ahyal ga mimiliya nada ayu mai na mur magi murda dumur ara duburi kurmur so komai da komai gaja rasina rosidaga lapiya kowa da kowa gaja bura ra hiyaso duda arasi ciwo kumtuduri aburi kujai jayarku kujai sun dunada hiya dugubari zanin susuguna ga uju arasi a ga dar lapiya anumur suku uviri mulku ga iju ara huna a miya wadafunda iju asiniso gar a miliya komai da komai kul sun du iju a miliyan ga pari sig a duburi diri ga huri ga mul liyan usi uju nagun ahuri ga miliya sukuku komai da komai duga ahuri ga miliya naga a miliri dai mai matuma nagun akura komai da komai nagu pliliri komai da komai namur margi elegiye aburi kujai kuku ayi munagu shawara namur margi. Maga ajuwo naga asul duga suka ruga sul boka mai batumaga baka gaja abatukuban aga laguri sul guyina nagu marghi nagu asul naga aruga sul yal kuku ayi munagu mai gu gudaga iju towu tuku matumaga uju amiliya ko mai da komai gumarghi namir marghi wolfurimur towotoku mara tuburimun kur dumuri uda du gaburi uhiyadagu duda abaya duna mur asimiliya komai da ikomai du gamuri a duburikur ma dugu sukabadiya abasu duga ruga dowara duku maga galsuni anudu ga hari ga nagu anuriyi duga sukaciyi nui u puwosa wacina mai matumaga sumiyi wodufuja ara zu naja ara juwo inigudurku yayumai wodufuya azuiri gu muri udiya ga muri aduburi kurmur komai da komai du namur asiniga miliya.